Pues xic wüxxamonguich yen andeowüw xic pur sayacpur este ajlüc anoc mbaj nicants ajguiey saxiing y sayac ticüysticüy angan ajgey wejchijlüc süjchiw maganeowüw tuan süjchioo lonoc ieste teden gots ajguiey tuan eywüx munguich pajiür este axoma andeowüw o gandom a veces malajüw miündüw ajgueyxhonajnej porque asaj xic xamam que nipilan atuquey ste üjchiw micualüw para munguich pajnejiw porque ndoj singun müjchiw gey pues munguich ajiürüjoj y más esteyen andeowüw tuan manteicwin tuan ajgiey tambiün remet giey para monguicha tuan ajgieyalndom maganeowüw porque xowayey nipilan ajguiey aganeow ningay ajlüc xowayey süjc ipeat ajlüc xiw. Xowayeysü porque ajgayiw anteriormente nipilan aganeowüw y pues ajnejiw y pores xic tuan atuquey sarang paraque pues tuan amblaagam nawün xacual naningüy porque pues ipiwün pindurux tumiün nwy a veces nga majlüc entonse pores neáwan gey najnej pe nipilan pajlüc najnej.